Yaani taa khunen taa yaani dhuranith khorobotho khaa dhurani khaa woo ormin miin buyoa kasdhebe bobefhtu thaa kunen dhub Lilahnen hipsisuu inin ipsaa ghudio hinkhabu ipsan kaam inin karibu womm inin ithathin malsun ipsa jirtii berrum inin ithathi ipsa jirtii dhub taa kunen taaa hatari hamaaa won akha miin buyoaf woathin kasdhab hinghubetha dhub taa khun taa akhasitthi taaa khun taa hatari hamma taaa inaman fedhumu Lilah amtanan